ازاي تجهز شنطه او حقيبه طيب ازاي تجهز شنطه انا بالنسبالي تجهيز الشنطه هو يا اما انا مسافره يا اما رايحه التمرين فأنا لو هجهز مثلا رايحه التمرين هحط لبس التمرين هحط ازازة المية بتاعتي هحط السماعه هحط ايه تاني <hesitation> هحط الكوتشي وبعد كدا اروح التمرين اتمرن عادي لو هسافر بقي باخد طبعا اكل معايا من البيت بحط اللبس اللي هاحتاجه في اليومين دول هاخد بقي مستلزمات التجميل بقي بتاعتي فرشة الاسنان الفرشه المرطب مثلا بعد كدا اقفل الشنطه كامله متكامله واسافر